أول ذكرى اللي اللي مازل نتفكر فيها في الطفولة ان من <hesitation> ملي وزرنا <hesitation> دار جدي. قعدنا عندهم أيامات نزلنا عندهم، وكنت دايماً <hesitation> لاصق في جدي الله يرحمو، ودائماً يحوس بيا نروحوا ندورو بالسيارة لا بال <hesitation> مشي على الأقدام. وكان هذي من أول الذكرى اللي راني مازلت نتفكر فيها.